<hesitation> Aladash mun munkwanchi eh ma lag log loghonzali illo kere mengi bhan bharag ma yoparakater mengi peh toh ɗan watu fajima eh ma kerine toh ma kereni nite mike an bhan bharag wo paaro ɗo ɗan phanag saadi wo pharag ɗan woron tima daani lakunkyoi ma mike kepph toh milling <hesitation> ma mike keppa war anghe kurɓe kui ka ma yaɓe toh ɗan phanang liku khira milling khangyag ma loku khirai toh eh sii terrai ti illina kai kai ka wuziine ti bhong ni wur teppiti ma gheneni ta toh sii wa fohmin we ɗhiga amma t iyi khanghan milling khikei ɗamike muni to kokuma milling khanghang ɗa mike watfu ni sunn. Cagya ma bhaɗoka nyang ɗa phanany te wori ɗa phanang wor. eh sad mere wor were we eh ma moroi mike jhina toh lokoshi ma ma millam khirema ma laa, illo ɗhiti ta poor siftau ka da ani ɗani ɗhigig manni kuri eh ɗa muni ta toh mommi ti muggh na kuri ki ni ka mannani murni phe ari ɗhina kasii ghirang kere yoghi phike phike eh tun da laa kuni tep ka daa gho maku bhudo har ka ka ɗhigha da ya ɗagho tad manni laai ma suro lai keretemine bayan lau yi ɗhiggai te phe ta khup gho khup gho phidi ki ti kuri gho keka ɗagho koh kera mannagho momi ka ɗhiti ti minan, phirang toh eh la fomini tinɗi ɗhina tin di yi for a tere ka kai ammminna roi ma bhure rina toh da wor wor bhima ma daaro.

Mike diti siiba mante ti ti phiɗi fo phiɗi mami ti li yi alamazum kizun ka mizu a paza ka kimun bharang toh ma miya paarota aa ku phebe kyano eh ke khenando ku phebe kyanon ma a paza ka kimu bhike tun da muke wanna ka kikei temoh ma mun zun ɗi uh ma yamba munzun di mike ɗiya lapiya kama mannazun kuphebeka watan ka tai amma a kike a puza ka kamun phike kimun pika a ma dika ti kusaap phiɗi minna manni mera a mara wori phani phan phan bharaj ti ti mi manni uhm ma ti pi siima mike we khukko yi ɗiggga phi ɗi mike mengi phidi eh. iri mmana ma mike a damu ka yi digga miri mina bhirag ni sun seko khedeg lenya toh ke ku phebe watun kafe toh momi <noise> wo ɗighghi ti yai minta paaroi. Eh khugulle khugullimmu pike <noise> jibina ni arkhutang kakasti khira lebe tiku panni kire temine har kai lokaci ni yamba ka sadni korog kainannini tai ta gullugkai ka gullug panni kirai eh ni ma ka doono ni woro wa harni cukro lebe tik u forini naka man phiɗi toh ni illo daa no ka sad no kantoma woro ka khum no limmi kana khoɗo summoh khodomun mago eh summa ku domun magmoh toh sii kuma angwang limmi har yamba ka woro sad nika wasiiku phebe phiɗi kkeremumu kano anghe miyanwagg limmi anghe miya wagg khodo bhirang toh kiɗan kei a walla a wallam bhike ma danmu phike kei ma knodo limmi whang kinima kuma weta waran walla. Eh lokoci kire weta warani wala ammaku phebemun ka watun ka ai an kyannan ɗo watu ka kizun bhirang manni dabandaba tai ai ku phebe kirei a wallam ma mike ka watun kizun we mu ɗi ta bhellala phike munda yi gni bheltela millama peɗi ketemun hard amu ksii yi sittau ma jene yow har ɗam mu khappiri lenya ko kuna ka puzo mira kheri wekireine ɗan ɗan munzun eh anghe kuzanmin amma mommi kuzam rina siimun elenku munda kep khokko paaro ni ma daamun phike pirang minite mu ti ta phellela mommi ma muda keppoh ke dan ke temu ta we mun ma siiba mun kuma ni dhita ɗhimni yamba ɗhukkuzum mamika kai bi leghenggheg wkina fokuzunig kara mike fa khuni mike fa. ma manni watun ti lizu wari um a kem. Eh mike diya mike pann we fokuzun ka ɗozun kuma nay amba ballezun appzun khuggko phidi wonini khuggko toh paari eh <noise> wuni sii bano lanno wor fo kurano wo moto phaɗo ɓhalli we ma yamba appro khggko ma moto we paatin wedligga folle kire phado kini eh ma yamba, appni khuggko mo we ffamin dhigga phepphezun is kuzun peedow ke temoi ma mike we eh ɗigga ma mike ɗina tare toh ma yamba mun mun dhimu kadina ka mannhno a tare ka bhure kam mensaa koh dimin mamu dukkulo ratso saa mu dina mu dimmisaa damu. Wasii paaroi muka khebi saapya phug te kidah etemua a wallam a woghi ka ɗigig ɓhag eh ɗaggkiligi mina ɗaggikiligi mina toh eh paaro khugdimun tire temine kuyel muguemunni tamba mu kuma ampanni yi mu ka yambakamunmun phiɗi wo mundi yi sitau muwe wekina we ta ma yamba kep kira phi kep kirati siibamun we tita minata yi sittaweti wezun eh weti wezun ma mike ma ma yamba eh ma yamba bhallezun eh ma yamba bhallezun a ma we ta wezun eh ti kuri mun mussan murina murina ya puzo mani hankali lenya phep pheghiro ya kuri paari sittau toh tayi siffa yadda ni yo paaro eh kuret yo ɓhati pire temine yamba na ɗhimme gho ɗhukkuzum ma siiɓano weti mina eh. Kada mamani we wezun mire workuri yi sitau pnegru mi lapiaya anghe manita we zun ki dimmono toh mommi mike wo wanna niketemoh millam ma mike mengi phenghani yamba phegrani zun minazun eh lapiay eh ɓho ta ɗono ma siibamon mike a a we poro pphep kamni phi kizii laan din bhuɗe a eh we ɗiti akure mengi pheghri phidiketamun phaddi ɗirig minani amma a yum toh ni ta ɗhimmi yamba kowuni ti we yoni sii yow ala ma lokaci phegru ta phegru mina ma kire phengru phengrunini kama mannani ka ma siiba lafiya ke ɗimmono kenan woron <noise> ko fireni ɗaano tep ti kuka. Kanenini ti kuka kere temina ku puremu mu kam ni pheno phiɗi na mun shawara tima shi ɓɓa no ma mike ta thiri eleno kupure ketamine millammana ma yamba munghe zun khukkho ma mike wo ɗhig ɗhigko pure kere temine a ɗhig ɗhighi ma ma mhuru na worn hup khupzun phidi ma mike dhikke puro kere ɗhighi eh yaɗɗa ma lenya ta kobani pake ta a ke ku pure ni ghiggki zun ments mo ma mike yino temmeno mundi no ma siiɓano toh har moni ɗai mu ɗhitiku phebte phe ɗhakkilani ta mun da wani anghewe mun da yi sai dai.